Pɛpɛɛpɛyɛ anaasɛ sɛneɛ buroni ka justice no yɛ asɛm bi a ho hia paa wɔ nnipa abrabɔm. Firi sɛ wone wo nua sane ne w'adwene yɛ wo sɛ asisi wo anaasɛ sɛneɛ nka ɛwɔ sɛ ɔne wo di no no ɔne wo anni saa ɔde yaw bi bɛhyɛ w'akomam. Nti sɛ w'asɛm kɔdi mpanimfoɔ hɔ nee bɛtenase ne bɛdi asɛm no ne w'adwene yɛ wo sɛ, ɛnka asotwe a ɛwɔ sɛ bɛde ma nnipa no anaasɛ atemmua biaa ɛwɔ sɛ bɛde ma nnipa no ankɔ sɛneɛ wɔɔhwehwɛ na na akɔyɛ tesɛ asisie bi anaasɛ pɛpɛɛpɛyɛ bi amma wone no ntam. Nyɛ sɛ wone bi anya asɛm nkoaa nsobi tesɛ sikasɛm mu nee wayɛ adwuma ne neɛ ɛwɔ sɛ nnipa no de ma wo no amfa ama wo no. W'adwenem no ɔyɛ wo tesɛ pɛpɛɛpɛyɛbi ankɔso wɔ hɔ. Nti ɔba saa ɔde abufuo bɛhyɛ w'akomam.